Ah gny machine à laver izy io na hoe masiny fa- fanasà lamba da amy ze agnarany zehôky tsy de sarotsy fa natao hanasà lamba gny masiny. Fa ah ah mba tsy hiasana vatan'olo anakiray, toy ny gny mahazatsy manko gny fomban-draza hatramizay ala- gn'olo gny manasa lamba, gny vatany mikosokosoky anigny gny tagnany. Ka mba hialana anizay tsy handreraky olo sasy sy hampalaky gny fanasà lamba da nisy gny machine à- natao gny hampisy gny machine à laver ka atsofoky ao gny lamba, anjarany mandio anazy, sahala amy gny robot io, vita, mandio anigny izy da afaky tsy reraky sasy tegna tsy ah fentsa ah magnadio lamba. Zay gny tena asany.